Sponge bini porous wngmani bisingtwi twino chapnai. Sponge ni bisingni bulam kwchwngrok twino romwi tongo abo bai twino rwwi mano. O manwi kwbangma jorao cellulose eba swnamjak manwirok bai swnamjak abo twijlangno narwkna bagwi swnamjak. Sponge no sepnani khai khe twi wngwi thango abo bai tei kamo wngwi mano. Sponge wngkha kwbangma samung khlaina manwi abo thala sukna bagwi sakao tei rang rwna bagwibo swnamjak. Bohrokni absorkoireoui wngma bai bohrok kwsarjak no soak khlaina bagwi tei kaham khe kwthar khlaina bagwi kaham khlaio. Hopung khe kwthar khlaimani tei swlaimani bisingtwi kwthar tongmung tei samung hamya wngwi mano.